Danu ma hanu hanu bɛ bwa oyi so danu a dɛ be'obe nɛ cohe a yi trena dia a huna ni nima zo a bun yan a pu'int pu'inti a sunu nɛ ni ɲubo a zian-zian oyi zini'ani ni vɛwe na ubiɛn sunu nɛ fana na a'o so marto a huna na ni ɲusin to mu wian wa zo